Laksa campur e campur biji bakso inae hihi tahu, tahu lakue kacang panjang laku tempe ine te campur re riaie osing. osing laku ina ianu. ina ianu ma kang iyanu e ite una ianu icili mama nasi kuning naama baru icocok laaka haa kalu ala pute ma <hesitation> ala putee ma kalu ala ye hihi ala lalapan ma inae ite suku ala pea haa laku ite ye ina manua ma ite ungkapao. ite ungkap papea laku ite gorenga ite goreng apea aa laku ite una ina sambale laku mama ina laukmae papinyo laku inae tempe laku tahu laku iua kol buah laku ina kacang panjang ma mamae alae hihi ala lalapan maina mama tapi kalue ala pudu tama kalu ala pudu taie nasi pulu jawa ma ite randang mao ite musue alae pudu tao musu ala pudu tapea ite randaga hae ite randang pea laku ite araa kae araa ka pea kalu masa laku ite. ite masa inaye nasu inanasu ute loaku inanasu pea. Laksa campure mama campure biji bakso inae hihi tahu lakue kacang panjang laku tempe ine te campur re riaie osing. osing laku ina ianu. ia ianu ma kang ianu ite una ianu cili mama nasi kuning naama batu icocok laaka haa kalu ala putr ma <hesitation> ala pute ma kalu ala ye hihi ala lalapan ma inae ite suku ala pea haa laku ite ina manua ma ite ungkapao ite ungkap papea laku ite gorenga ite goreng apea aa laku ite una laku mam ina laukma papinyo laku inae tempe laku tahu. laku ina kol bua. laku ina kacang panjang ma mamaealae hihi. alae lalapane maina mama tapi kalue ala pudu tama kalu ala pudu taie nasi pulu jama ma ite randang mao itee. ite cucie ite musue alae pudu tao musu ala pudu tapea ite randagao ha ite randag ngapea laku ite araa kae araa ka pea kalu masa laku ite masa inaye nasu inanasu ute loaku inanasu pea.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 <hesitation> laku ite paru ina niwedue paru ine paru ina niwedue pea <hesitation> laku ite una <hesitation> ala ala mause pikadu ala inaniwedu la lete baru iteye sohaniko ye nasu melalete. Kalu ala pudu tai sase kalu ina pakeunti se ite pake ye niwedu ria ya musti ite paru ne niweidu laku ike te suke inae santange ite usupi ina ala pea lagu ite to maniko santange toma ya pe nehe ya pea laku ite campur nasu lohana ite campure hihi eye eye sida lohana nehe laku inaye nikome daun pandan me ne loha nehe <hesitation> laku serta ala masaya laku itene hiru niko alamee ama niko ina santange malaku te ya sueia yaa <hesitation> sueia pea laku ite una ina untie ina unti ma ite suku niko nasu me nasu ne. nasu mete nehe inaye niko daon panda nehe inaye ue ihi nasu pute nehe riaya laku sida lohana ne ria ya <hesitation> laku ite haro inaye niwedu nehe laku ite una niko ina untime <hesitation> mama kalu unti kalue una coe ma Musti santang esiu laku ina nikoe tarigu nehe lohansa laku inae niko nasu. laku ina pasta nehe ria ya aa baru ite odi niko inae mama ina coe nikome aa sarta ite odi pea aku ite siragae sirang mae niko ye ite ukure ina nasi puluo te ukure ama tranparan pi pikadu pi ama pi kadu pi aa sarta ite ukur nepea laku ite aselei niko ina coe ma ina coe ma nehe.